So mi yaadake mi teddi, mi lataake dottijo, igga mi arta debbo am mayde, ngam so mo mayi mo aliyam mi yiɗa jonde jaam, mi yiɗa jonde fere. Ngam shiya maako tam hecci waraayam.